Tëtäguasu Canadape yaesa yave jokope o ivituguajukoti oiko vareta pe, jaeñomai oiko <hesitation> iroi ndie, iroi oavei jokope jaema ipuereta yandepire omotini jokogui guinoiretavi mopeti temperatura subartico jei supereta vae jarevi <hesitation> jokope arareta ipueretaviko <hesitation> opa mbae otini sugui kuae temitireta jaeramiñovi oajaeteye okivi jaema oki yave jaeko ara iroija mbaeti <hesitation> guinoimbate nieve jei karaireta supevae erei jaremiñovi iviakurapema oireta yave otinivi ivi jare jakuvovi supereta jaema mbitepe oiko vareta teta mbitepe oikovaereta guinoi mopetei ara <hesitation> ivi ñakivae jaema opa oyoaviavi jokope ipuereyepe ojo ovaereta cuareta grado centrigraope.